ऊचांई पर कम तापमान कारण जू पाणी उबलण लगदू किलैकी वख वायुमंडल जू दवाब च ऊ कम होंदू। दवाब कम होंण से पाणी तै उबलण तै कम तापमाने जरूरत होंदी। जैका कारण जू समुद्रीतल च वे से ऐंच जू उबल्यूं पाणी हूंदू। ऊ जल्दी उबलण बै जांदू।